Ri chee ik'olik wre'k'o nmaq taq laj chee k'o nuch'laj taq chee, k'o ri chee y k'o taq rwi'jyub'kum ri chaaj k'o chee ri rwi'toon k'o chee ri utza chee kb'i'xik ri k'ol ruk'b'qat xuq k'o jun chee chik xuq richilaal ri utz laj chee ri muuj n'oj kchuknik ri'ri muuj chu yu'tz xuke k'o chee ri b'qat e k'o che ri ri k'ol i xuq k'o ri uk'a'are jab'taq e chee ri'xuq k'o chee ri ilmoob'ik'olik are ri chee inmilmaj ki'k'ob'ik wre'.